طبعا بفضل إمتلاك مكتبة شخصية تحتوي على جميع الكتب المكتوبة حتى الآن ليش؟ لأن القراءة تمنحني فرصة لاستكشاف أفكار وثقافات متنوعة ،وتفتح لي -اف- آفاق جديدة ،في التفكير ،وفي الفهم ،المكتبة تسمح لي اني استمتع بالأدب ،والفلسفة ،والعلوم ،والتاريخ و <hesitation> عد قد ما تقدر تعد.